Yele sai sai duwe ni e yamane de nie tepie yamane de nie tepie nusa papa nya'ama de tepie me sepu sepu de lesei'i masike sai sai hono nie saideho nionie yame wai matetu patai do mai o tepiea sesepusi pai amiho wai nusapapa deho yami ma ne mapina si wama'a manawa manawa siwa ke mapina siwama na tukanya hedeni menama sai ahono mapina apeaseho sipunua yele na akuse sihono mapini hoho'e eat pai nyadoha tuka nyahede'i me nama mapina nai itanama na wo map mana o laine yanai lai lasei pai katia senese laini tapu ulati mena mama mapina o sae sepuru nie'e mapina o sepusi raisia'e na akuse sihono ho'e paenama atana mapina noe tetu patahyo akuse ahono woepae a'usu weiluma yele Wei ni tanane la yele ni lapai yele nena akuse atana mapina nuetetu patayo akuse ahono hoho'e masike pedipekae sinese hede hede memo'o akuse mahono ho panue mae akuse mahono mapanua e mae lepai kaitia sisowa ho sisowa awema ho akuse ma hono waho'e pai isisiwa ko ooo sepu sepu lai eho'awe yami apewada tuka tina kamulia napai yamiho pai nuwe tetu patai deho maeho tepie a yamane yamana do'o yami yami bae nawei tetu patai ho yang mana do siwa yame yawana siwa metukanya hedeu he moi ni lai tinae ne'i pae nyadowa ho kaitia sepu sepu si lae siwae mosole me nyahedeuo we situlu loka laene wei laene me tuka loke laene lowaomo me ewadasa wei e waii wai duwe laene'i ne yami tetapu laimahono ho'ema hono sai sepue delae'e panue lai kaitia si manaun na i masiki yamana do sai sai dueni e me ami ule sei pai yami masa seipue manauna Ma lalena deuho kaitia si lisa situwe awesai mole sidisa situwe awe yami nama sike yamane yamane de tedi pekai neme yame wai nuetetu patayo yami masou udu so udu masou udu mese mese ne tuka nyahe de'i na saihuano yami wae nuwe tetu pata e demu pae mala lena ho sepu sepu wae yamana yamana do sepu sepu lai sila lena duwe yami'i yamiho puae mae ho ma dikia weyele mauluwela yele mami utai yele mawanata yele masasai sepulu yele ni mayaya nya'ama na ne'e una ne'e tuka nyai de'ime tana nela doho kaitia sine awe manina yamiho ma sae sepue yele'i napidepikai sesi sa mo siloi si oti'e siotie peyema na sesi otie peyema masa masi pai sisa mo pai kaitia sinea wekase masiki kadea nimaese puka yamimae menama sainisa musa'a nasiloi siotia akuise se masama awesi natuka nyahede e'i Menama saini sawai nie mo silesi'otie masama uwesi mayamio mahono asai sepue deho mahono hapiase mo'o lelai mapanu kaitia sisowa mapanu kaitia simanau na pai yami pae metetu pakai deho mahono sai sepue de akuse mamau paise sihapelie lapai deneu akuse mapina akuse e ne namomoho saimo'o le siusuka esi lapai mo pai mapina o i hono diki uluina nama sai hanaunya liki uluimo i nenya diki ului i mo tina kaimuli o ihono sae sa'homo'o manawa akuse memaunya mapina hoho'e nake tina kai muli mapina siana lup pus sikenue nusa de'e